घ्वोड़ा अर गधा मां एक दूसरा से अलग अलग भौत ज्यादा भिन्नताएं छिन। जन घ्वोड़ूं ते प्रशिक्षण द्योंण आसान व्हंद। गधा ते प्रशिक्षण द्योंण, कुछ सिखौंण थोड़ा मुश्किल व्हंद। येका अलावा तेका शारीरीक विशेषताओं पर द्योखला, त घ्वोड़ा ज्वो व्हंदन तूंका मुख ज्वो व्हंदन सि गधों कि तुलना मां लंबा व्हंदन। येका अलावा ज्वो घ्वोड़ू व्हंद, स्वो भौत तेजी से दोड़ी सकद। तनि गधा क्या व्हंदन, सि कम दोड़दन, सि ज्यादा नि दोड़दन। घ्वोड़ूं कू इस्तेमाल कख व्हंद, सवारी ते व्हंद या खेलूं मां व्हंद। तनि गधों कू इस्तेमाल क्या व्हंद, भारि बोझ उठौंणो ते।